Pues nii nandyz nu gulá ni rackbëenu a lo mejor nii ná dáham, nii ah pues candza-pa’ny gehel, este véh- véh ná za ni, per par niimáru este, pues lám ni maru listyas zúma gehel, pues este rgwy ma este, nii rbá ma raw ma ra bziny ra – ra xigázy tu many nú vez ra. Ra bdoo, rá xiny conejw ra nii ni rbáh ma raw’ma per rá nii ni asy que te’, nii dis ni rgwëe ma gun ma gán loon, pues bítxy niah pues tegha za xi xnez gun rani defiend lára ni pues ra nii ni rbáa néh ra dáham gy gehel, rá ni iza ni máru clandzaa gehel, nii nan zacka pues daham gy ni nii na, ra ni núhza máru nez ré bayde maru mejor este par chywteema gëx chywteema, pues rëny ruh que viene siendo ruh fuer loo gëx ah, per kändzaa ruma ztogy nez gy.